Karaka ga aran na jauro kiya shirfene sosai jati chuwar chiwar kam umda nuwala ti gamarghi jan ga badirye tik sidiye tika datiye tika duno waye maja kungudti amir fur ma amthu soro jatinai shefe umvi ka a tira a kom daga.